<noise> Bujoonjá jeej mëlik ţú dí usiw uwala bëcëlira kanjeej madar wala omo kaká pënij këñaw yul. <noise> Mëñaw iñan ink mëţoop ajaroon mucína dí iŋeri. <noise> Iŋeri, má mëfal kafal iŋeri pëñaw iñan muko ñaţaţ. Ambo mënjeej bá unij kakër ţí iñan wala omo wala madar isíinţ iñanáa këmee ijënţ. <noise> kañaw iñan ţí uwínjí kay mom kon ñaţaţ, mëfal bá iŋer ná ufoob kay mom, jeejan unij madar wala omo këñaw yël ejënţ këgant. <hesitation>